العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي هي يوم مليان نشاطات ممتعة، أحب أبدأ اليوم بفطور شهي وبعدها أطلع للمشي في الحديجة ،أو أروح مجهى مع الأصدجاء، أحب أجضي وجتي في جراءة الكتب ،أو مشاهدة مسلسل، وأخيرا في الليل أرتاح مع ام الفيلم مفضل أشاهده لوحدي.